No Brasiilia kultuurist ma mõista üteldäq niipall'o, et tuu samba ja tuu sambakarnõvaliq ja tuu um väega kuulsa. A päält tuu um tegeligult ka põlitsil rahvil sääl uma kultuur, miä um väega tõstmuudu valgidõ inemiisi umast. Neil indiaani rahvil um väega tõistsugunõ kultuur.